Akory aby asika Ragnandria, da finaritry aby rô, tonga soa rô amty koragnisika ty, anisika androany zany e da ifety, da hifaly da io aby e nahandro da efa nanigny paré io, io raha hondranomigny da hanio rô e metimety da mifalia, da lonoky ho sara aby asika aby e.